Ka shi ka mahyaa sənəkɨ'e nə'ə <hesitation> shi wuyekɨn ko kuma manəmə <hesitation> ko shi wuyechi i nəə ga lənən ndavɨɗən, lənəngəkin ndavɨɗən izzankin. Nggwaya a barənə gudaa mɨɗfəng. Sən hemon, sən paatuwon, sən yammagban. Hɨkin izza lənən ndavɨdən mannə tsu dɨwoɗə njikin. Ma yammagban nə ndəngən acchi ko mɨndə shi a hagunə, ko nggɨsha dɨga kɨnə hoɗəunə, ko sənəchi gahwa dɨga kɨrə hoɗəunə, kodəkə nahanchi, mbagɨcha wawa kɨn. Mɨndə nahachi, nbagɨcha nawakɨn, ko mɨndə dɨmi'a a sɨkə huɗə, mbagɨcha wawakɨn dɨcha momunə sən səə ga a sɨkə hoɗə. kodəkə gahi maa hɨcha kpa'a wawakɨn, a hunə mɨ nahan maaa hunəa monə kodəkə gahi. Ko patuwo ndɨrə'ə a kɨrə hoɗə, sai hɨcha kpa'a wawakɨn, ko mu nahanchi hɨchi kam wasgɨchi. Begɨchi monkɨn sən səə waya ganə. Hɨchi nji nggɨ ‘yammgban, hɨmɨn ka monkɨn maa hɨchi ka naha shin ndɨvɨɗən shin ferəferə i nə'ə wowoyega, ko irin mafti ko irin mahyaa shi a hə'ə. To hɨkin ka nahankɨn ndavɨɗan, ‘yammgban hɨchi ka nahankɨn. Mannə tsu ɓegɨchi monkɨn sən səə nahanchi. Hii mɨ naha patuwon ndəngən hɨchi tsu, shadɨgɨchi ndavɨɗən, dzɨgɨcha ələ səə nggwasachi, ko səə unanii, mbagɨcha dzɨkɨna kaa ɓwagən, mbagɨcha dzɨkɨn nə bo ka kəsə hemin ndavɨɗən. Sən shin wa hɨchi ka ələkɨn ndavɨɗən pɨtachi dzɨkɨn ka gəkɨn. Hii mɨ naha <hesitation> hɨchi tsu <hesitation> hemon, sən hemon nda bwa gɨragɨrən, hɨn kam tɨn tsama masəə ‘yatɨn gamɨn dɨ nura nzanyi. Hemona nggɨ gɨr gɨrəngən, nda ɓvagən gɨr gɨr nggɨ dumongən, hɨchi bo ndavɨɗən pɨtichi mbwanda. Ndama ndavɨɗən, dɨmə'əgɨchi a vin, tsitsiɓgɨchi shin, tɨlanuugɨchi ha gin, ko vinəngu a hə'ə maa mbagɨkɨna shikɨn ka tɨtɨlə shigɨ vinən, mbagɨkina dzɨkɨn ma chi hɨkin mɨ fa sən ko a nda sɨsɨkə ko sə ɗɨkanii a sɨkə nggovəngu mbagɨkina ma ko sə nda fɨtsə, nggorəngu mbagɨkina dzɨkɨna nggɨrə achi hii mɨ pa'adɨ ɓwagən a sɨkə vinə mbagɨkina dzɨkɨn hɨkina ganuu bwananda bwang hɨkin ka wawara shin. Hɨkin nii nə'ə shiye nə'ə tsaman ganə i nə'ə ga bwananda nda vɨɗən, i nə'ə mɨɗfəng nii mbagana vəkɨn.